Muhim jidan al iyal asshabab shari gu fi umur himnessiyasa duwallum finshan da bidissum biʼerfu shunu mashi wa bidissum humma kula bi shariqu bina hana duwallum kan shuqul hana tukaddum kula humma bisawwu kan shuqul bidura daula kula kula bi ha wulu bidafuʼu le dawlutum minna dabas bi dis misharaqatal iyal.